Ko‘ylak, shim, kostyum, sviter, yubka, blu-bluzka, triko, futbolka, kofta, pidjak, ko‘ylakcha, kofta va bluzon, tashqi palto, choyshab, paltok, ichki kiyim, qattiq kiyimlar, yengsiz pidjak, yengli ko‘ylak.